والله أحب المطبخ وأحب الطبخ ،وأكلي زين، وأحب الجلسة في البيت، وما أحب أطلع، ولا أحب الركب في الشوارع، ولا أحب المطاعم ، يا زينو بيتي، ويا زينو أكلي، ويا زينو مطبخي، و طباخي مرة زين.